Este bueno njan kon iin martillo yuu ka'a chexte yuu kangua kuya nruyu ka'a onraxa yuu iin, iin este nda kuu iin mesa ho iin silla este ho uu martillo nani makokoxia, nduka ma'a njó eske va'a ka ko'o vée ka hoxua, pero martillo chi kanu kanuxie kitanduu kuu kuechi nrikuu kavaxuu nunjá.